Ndikka mi buri kowa ferndam. ngam ferndam watan be anda am ko hatoi. Mi mara andal wadugo kujeji duddum be ferndam am.